ʻAʻohe puʻu kiʻekiʻe ke hōʻaʻo ʻia e piʻi. He ʻōlelo noʻeau kēia e pili ana i ka piʻi ʻana i luna o nā kuahiwi kiʻekiʻe loa e like me nā hana i loko o kou ola, nā hihia, nā hana nui hiki nō ke lanakila.